د ږیرې خرییولو ماشین د دې لپاره کار کوي چې ږیره یا مخامخ ویښتان ژر، منظم، او پاک ډول سره وخریي یا برابر کړي. دا یو برقي آله ده چې د ږیرې اصلاح او ښکلا ساتلو لپاره ډېره اسانه او ګټوره وسیله ګڼل کېږي.